Ман ба мӯйтарош мегӯям: “Ман мехоҳам мӯйи худро кӯтоҳтар кунам, вале на хеле зиёд. Лутфан паҳлӯҳоро каме кӯтоҳ ва болоро каме дарозтар монед. Ман мехоҳам, ки услуби тоза ва табиӣ дошта бошад. Агар имкон бошад, ба ман мувофиқтарини онро тавсия диҳед.